Eee laha niady hevitsy ahay roa amin'ny namako zay ka laha i bakeo igny ngazy mariny ka ngahy ro diso ka handeha aho hiantso azy lzy la antsoiko soa moa i, la antsoiky i: Akory keny ee !vaovao nao agny e! la nandiniky iaho keny la maringny keny hevitsinao igny diso iaho keny, zazy ngataoko azy!